Uhmri ja uhmrinui ummaq mõlõmbaq kas kivist vai tugõvast metallist, ja uhmrinui om hariligult rassõ ka. Ja ku saq sinnäq midägi sisse panõt ja hõõrut tugõvahe, sis <hesitation> kõik, mis sääl om, muutuski tolmus.